انا معنديش اعمام فالبتالي معنديش أبناء أعمام. لكن عيندي خوال وخالات وأبنائهم كاتير يعني عددهم كابير وبصراحة سواء بنات او أولاد. عادة مش بنشوفوا بعض غير في المناسبات لما يكون في فرح لما يكون في عيد ميلاد، او حفلة متجمعين عليها، وغالبا مش بيكونوا كلهم يعناي بيكون اللي عارف يحضر بيشوف التاناي. لكن في العاداي مش عنشوفو بعضز ولكن بنتواصل مع بعض على وسائل التواصل الاجتماعاي.